افضل ارسل رسالة نصيه لاني اقدر اعبر فيها عن مشاعري واشرح كلامي بوضوح. اما لما اتكلم في مكالمة احس نفسي متوترة وما اقدر اتكلم بطلاقة. وبعدها بالاحراج. فاختياري بيكون رسالة نصية.اريح لي